Pääväpaneeliq ummaq päävä püüdmisest ja tuust pääväenergiäst, pääväväest, eelektri saamisõs. Tuu jaos nä ummaq, pandas katussidõ pääle ja, ja muialõ – väljo pääle, nurmi pääle.